Aminakahy manokana zaka karah zany, zah ndraiky tsy miombina aminy hevitra karaha zany ndraiky ai, fa basy aminakahy ii kaly misy proteiny zany aminakahy kaly misy hena ai, na henany filao reny na henany omby reny, zay zany azahoana proteiny fa koafa tsy tsy hena karaha io zany tsy possible misy proteine zany leroa.